מ'זאל גיין צו א באגלייבטער סייט וואס איז באגלייבט מיט א גוטע אויסוואלן פון האטעלס דערנאך לייגט מען אריין דארטן די שטאט און די לאנד די פלאץ ווי מען וויל האבן די האטעל, דערנאך וועט געווענליך ארויפקומען אז מען קען זיך אויסוועלן וועלכע האטעל, וויפיל מען איז גרייט צו באצאלן, מ'לייגט אריין די אינפארמעישן און מ'בוקט.